<hesitation> Egadzraɖoƒe, egadzraoƒea, ɖekpe me le miagbɔ fiyo. <hesitation> Ele edzu kpɔtɔe mlɔewo, edzu ɖewo me ye mì va yi dzrana ga ɖo le. Ega dzraɖoa, nuka ehena vanao? Ne mì le dɔwo wɔm kakakaka esu ƒe ɖeka, mì kpɔna <hesitation> miabe gome kpɔkpɔ viɖe nɔnɛ le edɔ wɔwɔ miatɔa me. Ne mì le tame bum kpɔ be nuɖe dzro mì miɔtsã miawɔa, mì tsɔna ega manɔ miawo ŋtɔ gbɔ o oa, mì va yi denɛ ɖe fima, mì va yi denɛ ɖe gadzraɖoƒe kewo le dzuwo mea, mì yina va yi dzranɛ ɖo, eye wo wɔna agbãlɛ ne mì, wɔna womawo ne mì be miatsɔ va, ne mì va va, mì hiã miabe ga be mìaxɔa, ne mìatem va xɔe, ye wo wɔnɛ ne mì le duwo me. Eƒe suna vɔ gakea, makpɔ ga ɖe kpekpe o, ye eƒe ɖewo suna ya kpɔ ga ya va yi da ɖɛ. Eye nenema mì wɔna egadzra mì-dzrana mìabe gawo ɖo le fiya ye ma loo